أفضل ألا أكون مضطر للنوم, لأن هذا بيساعدني ويعطيني وقت إضافي عشان أستكشف العالم اللي حولي, وأتعلم أشياء جديدة وممارسة هواياتي بشكل أكثر, فالنوم هو وقت مهدور بالنسبة لي, بينما الأكل يعتبر جزء ممتع من الحياة, وأيضا بيجمع الناس معا, كالأهل والأصدقاء, وهذا شي وايد مريح.